कपडा त बहुत प्रकारके रहाइए आ आदमी सब उ कपडा अपन अपन तरीकासे भी लगाइए। कौनो आदमी कैसे लगाइए कपडा त कौनो आदमी कैसे लगगइए। आब हमरा सबसे बेसी मन बरेवल कपडा बियाह मेके बा। बियाहमे दाउरा सुर्वाल उपरसे कोट, पैन्ट, जूता, चस्मा उसब लगाके हमरा हीरो बनेके खूब मन लगाइए।